بصراحة، أفضل أموت بعد شريكي، أتخيل لو هو راح جبلي، بتكون الدنيا مظلمة وما أجدر أعيش من دونه، العيشة مع بعض فيها الكثير من الحب والدعم، وبعد ما أحب أتركه يمر بتجربة فراج صعبة، أريد أكون معه في كل لحظة، وبالذات في الأوجات الصعبة.